Latonxin nunkan kocinar ana loi nun kara na xna de kan nore xlle mieti kara nadika llena llena tenla nunka llena ko nun ka llena na xna' diika' ka llena tenti tena di no naka tap noka tasnia para loka tas ka tas deikonun dondo nair nadika ka coci neto neto laguintal tolono stilla mado in kara nos sin na loi incha nexen onganti ukan dol la gon kal wa tu gona delanto llel niako chelan gonx ladika ika tunka osano latdor la do nisa wor le gon xinla dika nan ka llena tenti dolla ne naldina nadika chen chjadika nos mano niana o wa lei le la llento kafe no la llento nisya a no gato nisya